Ny kodia fandamàna paty io zany da fitaova tsy maintsy ilaina laha ohatsy ka antegna hanamboatsy paty hanamboara kimofomofo na hanamboara gâteau. Ny fomba fiasan'igny e amin'ny fihodikodinan'ny <hesitation> v- vatosiky aminazy ao da mametraky hery ka igny hery igny no mampitotonga sy manalalaky ny paty.